Jew ada wawi hono bimini mafe sagasaga, mafe tigadege, mafe jabaji, mafe fakoye ndun ni non. <hesitation> ɗi maafeeji, ko maafeeji lolluɗi nokku am, ɗi yimɓe cuɓɓoto. Jooni ka caggal jooni, en mbaawi haalde no ɗi defirte.